Ya te jamangku jamang makkalembo. Eh <hesitation> Nake nake makale to malingo <hesitation> passadiamito lori-lori, passadiami tu sikopang. <hesitation> E anjomo laku an to laku eng jamangku e anjomo maskupang to masskupang pasir, pambaturaka, campurumito kuaduk. Yake <hesitation> sianumi to eh <hesitation> si tangami allo istirahat mo jolo. <hesitation> kumandemo, kupacimi jolo kaleku mane kumande <noise> istirahat tindo tindo scang natu. Ya ne suro to kumanunguri <hesitation> manujonito <hesitation> mandongo singpangpasir, <hesitation> jong muala semmeng pasi campuruni to talung sitakarang tiga kali satu. Kuaduk mito ku bemi wai, manepakeddemi yanto wata watanna. Pakeddemi <noise> tokaunna, <noise> kalona mane sortao, karoeng <noise> empa momo e sewang pallingku, nasseamo sudemo to. Eh <hesitation> Bissai kaleku <hesitation> sadiama to amanjo sumpajang, istiraha <hesitation> nasu na kopi tole tole ma jolo bananku, menantole jo warung. Pokokna pasadiangan to esolo to, eh <hesitation> matindomo iyato simase ko majama to pake makale to tette karua manjama mo angkena karoeng mane masoro to karoeng <noise> eh <hesitation> tangallo saba dena karoeng yamto